Hetsy ny ñ'andro <shushes> a Pôlônina añy: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro kôntinantaly, <shushes> misy tsioke manintse ro orambe aminy ñy nintsy zay, misy Ñy toetsy ny ñ'anrdro fahavaratsy <shushes> mafana ñ'andro ro maike, tsy misy ñ'ora, manahakan'izao ñy fisiany ñy hamandoa avao aminy ñy fahavaratsy, <shushes> mafana ro maiky.